Oshike naa sha simana oku ilonga omuntu omanga inaamu hokana. Epulo ondili hole ngiini ndino. Omuntu ihatu tsakaneneni ndishi nookume ketu mbono hatu yi nayo mohole. Kuume goye ngono. ota vulu oku kala ha ulike uukwatya uuwanawa. tuulike ngaa kutya omuntu omwaanawa. oku hole aantu. nani okombanda ashike. meni omuntu omwiinayi. Onkene owa pumbwa oku ilonga omuntu ngono opo wu kale wu shishi lela kutya naasho tamukaya mondjokana. omuntu ngono iteke ku pa iilonga iidhigu. iteke ku tuka. iteke ku dhenga. ita ka kala iteeku simaneke. ye iteku ku thigapo noho mondjokana. Oshaanawa nawa wu ilonge omuntu. eto tseya omuntu ngono uuntu we. eto tseya shono ehole. eto tseya shono hashi mu nyanyudha. opo ngoye wo wu kale wa- itoo ningi iinima mbyono ye kee hole. nenge waaka ninge iinima mbyoka a ku gandela nale kutya kandi hole shoka. Opo omuntu mu kale muna ohole. nasho tamu ka tunga egumbo lyeni. egumbo lyohole Egumbo lela lyaantu aayihokanathani ye holathane molwaashoka inandi tsakaneke inandi tsakaneka ike kabila mpano nena ngame ngula oteti nale kabila tu hokane. Ahawe. Onkene otwa tsakanene naye. tatu ningi nenge oomvula dhili mbali ndatu wo tatu tseyathana. tandi mono nee kutya omvula ontine ndjino nande kabila okwa etapo omadhiladhilo geni ngino. nenge otati oh! Aina gwandje. Aina ngguno nani oku holendje ohh aina oku hole shike. onkene ondina oku ninga ngino opo kandi uvithe aina nayi opo ngame kaandi kandii kandii kuthepo ekwathano lyetu. Okuza nee mpono ngele wa tseya omuntu goye nawa ngawo. ohamu kala ohashi kala nee oshaanawa. Molwaashoka ngele onda hokana ashike omuntu. kandimu shi ndishi. ondemu tsakaneke ashike ngame ote mono kutya ae martin okuna iimaliwa. okuna ohauto. maara oha nonika afa a fandje. nani mo- martin ngono embungu embungu enenenenene lili moshipa shonzi. Martin ngono oye nee ngono ndishi wa gwile mohole na martin. kumushi. ye oteku pula eku hokanepo. ngoye oto itayele wu hokanwe mu marthin molwaashoka okuna iimaliwa. nani martin Omuntu omwiinayi komwenyo. ke hole aantu. oha pretend. oku kala efa e hole aantu. ano omuntu ta- teku ulikile afa e ku hole. nani omuntu keku hole ngee. Osho nee shono osha simana noonkondo opo wu ilonge omuntu manga inaamu kuthe etokolo lyoku hokanathana opo ngaa mu kale tamu sile oshipwiyu. wushishi ngaa kutya omuntu nguno ota vulu oku silandje oshimpwiyu nguno. Tuli mohole. to kala nomuntu goye wushishi nawa kutya oku hole shike. omuntu oho- ohe- oha endiwa peni. ngele omuntu goye a geya ohomu lombwele ngiini. Kashishi ashike omuntu wuli mohole anuwa molwaashoka onda hokanwa. ot- oto ningi nee shaashi wa hala molwaashoka owa hokanwa. ahawe ino kala wuna kutya ae ota ningindje shine nee ye oka hokana ndje nale. simaneka omuholike goye wuli mondjokana. Molwaashoka omuntu ngoka omwa popi naye. omwa ilongathana. etamu tseyathana. etamu tokola nee kutya omwa hala oku kala. etamu kala megumbo lyeni muna ombili. opo wo mu vule oku lela aanona yeni oshowo aatekulwa mboko taaka kala megumbo lyeni. tamuya putudhile omikalo molwaashoka omuna ombili. aanona oyena ombili yokomwenyo. aanona ya putudhwa nawa